Yake <hesitation> kande kande magasa biasa jo tau anu, tau botting biasa tau bobori, biasa daging, biasa du biasa to keanui <hesitation> buda biasa pa biasa jukuri kuala, juku sapi, <hesitation> kande mu biasa wae waena to yake juku dinas yake anuna garagarana to, biasa dialliato juku mane di <hesitation> leto leto leto leto leto subariti mane di bissai, di bissai to, na dipatamani anu, panasuan ke manasu mi to mandi palette dipalette sulo lako menan sea, mani dipattamaiwai mani diparekko to sea sarre, kunyi, lada. iyam iya to anu anu perasanna, supaya merasa te juku yake beppa <hesitation> Biasa duka to ke beppa joa to botting biasa pawa, donat raka, eke donat digaraga, <hesitation> di labburi, tarigu, margarin, sola golla, golla kassi di giling suro digiling, susinna terigu manne digoreng to labbu di pakalebu-lebu, yakke anumi to so manasumi diangkat mi to supaya mallei bukana mane diparokko golla. Biasa duka na pakean tau kismis.